ما المسافة التي تعتقد أنه يمكنك مشيها في يوم واحد؟ إذا كنت بصحة زينة ومعي موية وطعام كفاية، أظن اني أقدر أمشي حوالي عشرين كيلومتر في يوم واحد المسافة تعتمد على التضاريس؛ إذا كان الطريق سهل ومستوٍ، تكون المشي أسرع، لكن لو جبال أو رمل، بتقل المسافة